Toetrandra bôka Beliziky ndreky zen̈y <hesitation> miôva hôva zen̈y ny toetran-dra an̈y fa avô koa matetiky zen̈y ny andra io zen̈y <hesitation> misy somary malen̈ilen̈y fo zen̈y izy tsy de mafana be zen̈y de tsy de misy malen̈y zen̈y an̈y, bôkô tsy de manintsy be.